In مثابرة hayala ken mashakili soaobata wajihinanini, talagoni balanamenji, aylana daffi malika kikikis ay kogor goni ayin firgika fa aller.